هذا سؤال صعب، ولكن لو أختار أفضل فقدان سمعي، ليش؟ لأن البصر يساعدني أستمتع بالعالم، أشوف المناظر الطبيعية وأتواصل مع الناس، الصوت مهم بس أقدر أتعلم لغة الإشارة، أو أستخدم الكتابة للتواصل، أما فقدان البصر يكون صعب علي أعيش الحياة بشكل كامل وأستمتع فيها، البصر هو الشي اللي أفضله وأحتفظ فيه.